Leu watafama ya ut bangkala uklem ya leu huan ya utsef bangk ya lele bangkala ukle meun, ya subun ya kelam, loy huan ya hil waha maun ya sauni'i esa huni huan ya subun ya kelam. Loy huan anin ya wohi, ya wohi lahufana huan ya sofsef yak human humanaini nime nikelama ya wohi lotu ya manam, ya wohini yamana huan ya huanwaha salama, waha sala malau esa anino, kaule mala huan y huna ya lele bangkala ukleme, ya hulele bangkala ukleme sefua anin ya la'a huan akel, ya baknira ubang kukle munisinika ye huan le sikira. ya sikira huan ya busu, ya busu ya tebuni obime solea yakni wahama ya bolu, ya bolu huan ya hil kana kelama ya ely, ya ely leu huan ya bu- bus ara esa enanho santanga maun etebu ni oba maun <hesitation> loy huan yaka um yanani um ni maka hulele meun safa baha bawana hetu roiko, ai wan ci safe ai lotu huan ya hil esa anino maka uluki san bawana maun tu taisama tu kala tubam. Tu ra bawana, bawana lala hana tu hut'ta loy huan ya huna sefu ya hilara esen ai lan fau- fauni meu etebu lohuk ya huna kawal ya malau yak uma waha ya uma waha ya akelup ya muna esa anino kawal ya malau langsung ya huna kawal ya malau ya huna esa anino fel <hesitation> fela mala huan ya ebele fela maha sala ebele esen bwani melau. Huna bawani melau ya serang esan anino waha santang malauhe. santang malau suda lakni bangkala ukleme ya buhuriki, ya buhuriki ani ani ani hoa esa santanga haloy huan ake'el, akael hua ya tibe, ya tibe loy hua anin ya suku sul esen bangkala ukleme ya suku sul bangkala ulkeme lau hua ya akeleo, ya sulsulu loy huan akel ya hun ara huwai esan nama ebele solea serang ra santanga malekula ya sikir, leu akil matika sikira heloy langsung ya silini obama. batani samai ya loy fainale matafam ya iba ei humanainim ya hal esen kala warata ya ai sef kala warata ime ya subun ya kelam ya ese lotu ufa anin, ufa anama ya tebu leu ya am fala, ya sawaha maun, sa sawahama ya totoriki abuk abala maka foam inlima nama ya uk ya bala huan ya sauni ya sauni sefu ya ese lotu huan ya tebuni uf anama, ya hute huan ya ukuholo ya ut esa aninni ai lan fafono malato hamra esam kol. <hesitation> Loy huan ya utu ya ily heloy ya sup ya kala warata imeun tu ese enino, wahame tu ailan fau- fau nama huan ya sobuni kela, loy huan ya ese sampe ote ufaya haya islomo esen huma nainime bala huan esa halale kalale warata imeun, etip wahama leloy ya sala jala waratame huan ya suhu, suhu sefu ya muhu sefu ya seselau esa anino kawal ya maun ha loy huan ya huna sesfu ya huna leu kawalema sulya muna esa ha bolu wahama ya hoholu waha maun ya. ely ya ely atip ara esen wai pertama leloy, loy huan ya- ya boi sara pertamama tebu leloy ya busama maun ya hunani ara esa'an kawalyama, ya ebele taisamatik tu esa anaino ei lan fau- faunama tu kaimanis <hesitation> tebu lau huan ake'el ya huna waham haloy huan ai suni nira leu leu leu ake'el, akel huan langsung ya ote ya ote kala warata anmaha sani ya serang ara esan wai pertama mai hinuka yana amlau, eu akel matik langsung ya sikira ya sikira huan ya asiyanani heloy si a;ai. Mele watafama ya sanuham ya sanuha huan ya totoriki makafuan inlonama ya totoriki huan bala huan ya sauni sefu ya subun ya kelema ya holoy ufana mai hute matik ya wohi, ya wohi amloto ya lotu huan ya bta wahama sefu ya miki ya miki sefhu huan ya tebuni esa aninno kana lalama ya hil kala tu bafua boteme tu ani tu taisa tu bawani nime tuy. <hesitation> Gin sefu ya huna tu esa anino lemun hamaun hama nikahe ya lakni ya wahaime ya hunani kawal yama ecam huya esan ralohuk ya ramun lohuk ya ram sefu munika eya hamdekara au ian nika esa'o anika esa anino <hesitation> raiko baru ya tep esan raiko amaun, loy huan tep'o nika esanino lemon leu tip lemun amau.